سهله تخلط بيظ <hesitation> وسكر وزيت تظيف دجيج مع بيكينج بودر وفانيليا <hesitation> بعدين تصب الخليط بصينية وتدخلها الفرن تنتظر لين تتحمر وتطلعها وهذى الكيكة مرة سهله وبالعافيه عليك.